हांव रनिंग शूज घालतलो फुई हुई धावपाक जायें जाल्यार जाशे की पार्कान सकाळीं व्यायाम करुंक जायें। कोणवं रेस आशा जाल्यार उजाळ करतालो। पार्टी एक हांव फॉर्मल मोच घालतां जीतूं सूट घायल्यार बोरें नेशला कशी दिसता। आनी चप्पल हांव बेस्टो घरान घालून बुवतालो।